Am nee yii wii iye yii lo wii sa wii i kpo nyor ē lo wii sor ye kpu-nyor iyii lo kēn kam nyor elo wii sor ye kama nyor sa i kpa giri so o yii kpagiri lo nam sa iɔp sor ye ɔp ba ē kèp nu nyor kèp ikep akpakpuru sor ye kèp ba akpakpuru è daa kèp kpakpa ē nee i kpee torn è nyor lo nam sor ye kèp ba ɔkpee torn ne kpakpaa nyor sa isu akpakpuru kèp e sor lo okpee torn ne kpakpaa ē aara kèn i su akpakpuru kèp yɛɛ sor lo akpakpuru e dum ma i su tuah i zua izua sor wɛɛ zua sa i su pie su terɛ loo sor i yɛɛ sua pie sor tɛrɛ loo sa. I suu i lee boro kɔ a yim lo akpakpuru yim sor ē yim ma o zua ere baa sor sor ye zua erè baa sor sa abie se-ghe nee kèn aa me kèn i zua ere taa sor sor ye zua ere taa sor i sia bogara i bogara ye i yɛh iyɛh iyɛh lo akpakpuru sor ye yɛh lo akpakpuru sa i suu lōg bu maa ye lōg ga bu maa sa i su lo akpakpuru kuma wɛɛ kɔɔ sor iye kɔra sa i yaghe ye yaghe ye sa i kwɔ a sa nua garri i buefen sa dè sen sor ye kii ue kɔ i fo ah zia fo lo i kpagani lo nam naghe kpagari lo nam sa kpaa dèdèn ɛɛ yere loo zii é sa ye ɔp ye ɔp ye sa i’su lo zia i dɔɔra bana. Gbene ka bana ē ya kii tèn ken bana ni i dɔɔra iyaa nu ba wɛɛ su tere loo ē pie i yaa i su yere loo lo pie kpaa iyaa ɛɛ ye su tuure lo zia i su lo pie kpaa su zaghe loo lo bana sor i ye sua zaghe loo lo bana sa i su lo zia su yere bu i bii ne ne kén su ye akɔbee büne nek’èn bu lo asan su lo pie kpaa tere nyor i su a san su yere loo ikmekina yere loo ikina kina yere loo ikinakina yere loo ikinakina i su tuah su zua lo a saa sa lua kpo sa kuma nyor i lee ye boro sor ye lééra boro a dum i kii ken ue wɛɛya zua i zua ye izua ye ye zii sor nam ere <hesitation> baa sor nam ma i su lo i kii ye kpa i lɛɛ ē a kaa kin zia loo. Lo alu kɔ a wɛɛ lo lo zia bee lu baa tɔ̄ or taa tɔ̄ i su zoma su fi’ma a lua si tɔ̄ ah lɛalo nyorbee kɔ lo lɛɛ boro kor a dum nyorne doo ama ɛɛ lu booboo tɔ̄ ē sor a zii kii bana so i fii sa su lɛɛ loo sor ye fiila lɛɛhoo i kpala a san lɛɛ tèn i lɛɛ a san tèn lɛɛ a san tén lɛɛ a san tén bóó ē dɔɔ bōō dɔɔ yiibu lo bana a doo kɔ lo zia a zii kii bana lu zia zii ɛɛ lu ɛrɛnia a nor ye kira wɛe gbi lo zia i gbo lo zia sa yima tɔ̄ ɛrɛ deē ale <hesitation> naa na lo zia i yɛh i yɛh lo zia sor ye yɛh lo zia sa i lōg ye lōg ga sa i yere bu banh sa bui ye bura sa isu lo zia serekèn san kwɛnmaa lɛɛloo so that a naa bɛm. Dàn, anàn, ye, ye maa abee le lo aya kɛn, anà dòò kɔ mɛ mɛ buɛ maa ɛɛ ē buɛtèn sa ye lōg kum sor ye kuma sa ibigi sa i de ye sor sor ina sor a buɛ i fo abué ama loo bèè ye foa lo abuɛ’ i dɔɔra bara su abuɛ’ ama yerebu lo a buɛ’ su bo péé su ɔɔ tèn i kpaa tòr ààken dāālu su üü tèn lo abuɛ̄ āākèn sa dum sor lo abuɛ̄ dum è béé kii wɛɛ a fii la a lɛɛ loo lo abuɛ‘ i fii la lɛɛloo fii lalɛɛloo lo abuɛ̄ kii nyo a mum kum sor lo abuɛ̄ a mum a kum doo doo lo ka abuɛ̄ ba kère furo abuɛ̄ lo ka abuɛ̄ sor wɛɛ fira. O sor nu kɔ̄kɔn-ma nu o lɛɛ ye a kpa loo o sor nu kɔ o kɔn-ma su kɔ o kɔ o kɔ ye o kɔ ye nyo lo nu o bigi ye doo doo kèn i ye bigi e akpuki kpa doo ah o su nyan-e’e o sua su ko loo a bigi ye yaa aka ya a fuu yere bu loo maaloo o bigi lo abuɛ̄ fufu abuɛ su yere bu a uwi a bèè doo doo akpumukpa sa i de aba bu lo wii ah i ɛrɛ nee sor ē i suu i kii wɛɛ fo yan-ee i kpara lu nam gbene le kere nam i kpara dèdèn ɛɛ kpaa a saa wii lɛɛ kèn i dɔra zii ka bana dɔra zii zii ka bana dɔra zii zii bana tèn nyo a taah o su ē lo yan-ee taa taa a pà taataa apa tere bu zii zii ka bana sor wɛɛ sua tere bu loo bana aya o suu lo yan-ee su tere bu su tere bu zii ka lo bana. Lo yan-ee ah āāken sa a dum sor iye foa sor ye sua pie su tere loo sor ye sua pie su téré loo lo yan-ee dum sa kpè dee ɛɛ lu tua a nor ē yan-ee naa wɛɛ le ah bu lo sor naa ye su lo yan-ee kpaɛ i su kuma dum i o’o a doo kɔ kpugi a yii iba sor yan-ee bee inyaa àya a lo waa daa yam-ee doo iye doolo loo si dee yan-ee sor é ina sor fo okoro i fo ē okoro ama nyor ue i su ye dɔra nee bana ifo ye taataa asuu nia asuu o’oo asuu su tèrè bu zii zii ka bana sor iye sua tɛrɛ bu zii zii ka baa lo okoro ama dum sor ē dum ma i kààna yɛ i su nee kuma kèn du sor i lua nee bu lōp ne zii anor lōp ne baa amor o lo waa kààna okoro pya nee ɛrɛ okoro Waa kāāna okoro sor pya nee naa ɛrɛ alo waa ye dàa o kaana ye o’oo o ɛrɛ kpugi o yii ne ofo naghe ē a beke kpaa gbene le kenekēn nam kpa a sa lɛɛ nyo kwa loo kpéě dɛ̄ɛ̄ o su lo abeke su sere nyo sa asa fo o fo lo abeke o su lo a beke sa o zii su lo abeke yaa abeke o kum o fɛye a suu o suvɛp zii dɔ su loo abeke ah su sere bu loo ser bu loo nam so sere zii dɔ o suu o kpaa lzi kéé bi péé sa su uu lo dɔ o su torn sa su uu o su lo abeke uu nyo é lo kèn o bɛɛ sere ibi pěé ah a yɛra lo kèn ē sa, dum a dum sor a lua keekee abeke ah. O lɛɛ loo kén su lo abeke ah kuma nyo nam kpaara nyo lo nam su lo abeke sere kèn a fo nyo zii zii akéé zii zii dɔ zii zii a kéé zii dɔ zii zii akéé zii dɔ o le asu sere zii zii dɔ mmɛ sor ofo lɛ o si-kèn kiine tɔ̄ o kpaa ne lo bi péé ah tɔɔra kuma wii o oha wii o su lo bi péé ah tɔɔra kuma wii o ona wii o su lo bi péé ah ūūh tèn lo abeke ūūh tèn lo abeke ūūh tèn lo abeke a yira kèn sa a dum a dum a dum sa alu kee abeke lo bɛɛ ɛrɛ suure o su yere ye su sure ye su sure ye su sure ye su sure ye su sure ye zii zii kèn ē lua abeke lɛ ah o kén ue kpee-dɛɛ o su loo su lo abeke su sere lo kèn sa owɛɛ kii wɛɛ ɛp a dum o kaāna a ɛɛh sor a ɛɛ ra o kaana ye o’oo lo waa oo o su lo wɛɛ kuma tɔ̄ kuma tɔ̄ o su yere bu ikoro O kum sor wɛɛ kuma sa wɛɛ bui maa lo ah osu lo abeke ah o korga ra lee bu ikoro o su buma maalo lo a naa tōp ē loo lo maaloo o si kèn kèn sa se kèn kum maghe o kum lo a bekè nua baa sor o su yere loo lo maalo sor a beeh o bie wo o dap le āā kana a bekè ama wɛɛ kumaa du wɛɛ o’o, o kuma du wɛɛ o’o tua a nor waa kana abeke’ baa a nor wa kana abeke, taa e nor waa kana abeke, pya, pya nu a ma kèn ma doo kɔ kpugi a yii aba so si ne keh fo nee <hesitation> zii a nor o kii wii kpaara lo nam o woo kue pya nee ba kpaara lo nam ale o kpe kpugi wa nee ba kpaara lo nam o kii kèn lo ue o kpa-giri sor wɛɛ kpangiri lo nam. O ɔp sor wɛɛ ɔp ba sa o se su kpakpaa a kép nyor o yii du yaa zii kor kpakpaa baa kor kpakpaa taa kor kpakpaa <noise> o su kumani o kèp dura zii kor kpakpaa o su kumani o kèp dura zii ka ye bana dura zii ka ye bana dura zii ka ye bana sa sere kèn o kép tere zii ka tere inii ka a su alua si bana inii ka asuu o fere bu isuna bàa tɔ̄a su zagha nyor lo kpakpaa o tere a aluasia o su tɔ̄ naghe so zagha nyor o tere ma-ghe bu alua bana o su tɔ o su zagha nyor mmɛ sor one afo o wɛɛ su tɔ̄ o su zafha nyor ole a tere o wɛɛ su tɔ̄ wɛɛ su zagha nyor mmɛ sor ofo mmɛ bu lo keere lua sor wɛɛ fo lo kpaa-kpa sa ya o suu lo kpakpa ɛɛ lu zii kae or baa kae lo kpakpa ē wara kèn o muɛ ye i mɛ a aakèn o mɛ ye imɛ aakèn muɛ ye imɛ a aakèn. O su lo kpakpa sa su lo kpakpa sor a dum ma o zua ye nam lee lo sor wɛɛ zua ye nam lee lo o su lo kpakpa tere pie nor lo pie waa tere nyor ama ɛɛ lo ɛɛ da na lee kén a dana lee kèn o doo kɔ a dana nyor aekèn sa buɛ sa kpe dee lo pie a ya ē doo kɔ abiye a ye eeba o zma ye lo kpakpa dum a mum kor o fiiye ye tua bee zii kuma tɔ̄ bari o seghe fii alo taaye doo doo nu o bee fo o ɔp kèn daalu kwa mia o ɔp ye kèn daalu keeke mia a pɔm a kpè dee o tah so wɛɛ tah sa o ɔɔ zii le kup maa dere nyor doo doo nu o bee fo fii ye sen kuma du wɛɛ o’o nia-nia kor zii thousand nia-nia kor zii thousand mmɛ sor o’o ye sa.